अगर झील का इलाका में जानो चावे तो वह पे थाई वाटर फ्रुप बैग लेने पड़ेगा। और स्विम सूट वगैरा स्विम ग्लासेस भी होनी चाहिए च। ओर धूप पड़े तो सन ग्लासेस वगैरा भी होनी चाहिए बाकी तोलिया ओर कपड़ा अलग सु दो तीन जोड़ी कपड़ा भी चाव चप्पल और सैंडल वगैरह भी पहन के जानी चाव। अब तो पानी की बोतल लेने जरूरी च झील अगर दूसरी जगह हो तो ट्रैकिंग डिवाइस होनी जरूरी च।